मोर शहर म महंगा होटल के रूम के किराए चार हज़ार से पांच हजार तक जाथे अउ सस्ता होटल के किराया दु सौ रुपए तक जाथे।